حيواني الأليف المفضل هو الكلب، لإن الكلب وفي <hesitation> رفيق مخلص <hesitation> بيقدم لي ال <hesitation> الأمان ويشاركني أنشطة كثيرة مثل اللعب والمشي بيحميني إذا تعرضت لخطر كبير <hesitation> يحب التفاعل معي ويخلق علاقة قوية بيني وبينه وي <hesitation> رفقة رائعة يتفاعل معي في كثير من الاوقات.